ثقافة الصين غنية وعميقة تمتد لآلاف السنين تاريخها طويل من الحضارة يمتد لأكثر من خمسة آلاف عام، و <hesitation> فيها كثير من الفلسفة مثل الطاوية والبوزية، اللغة والأدب في اللغة الصينية هي واحدة من أكثر اللغات تحدثًا في العالم، وتشمل الفنون الصينية الرسم والخط والنحت والأوبرا ويتميز المطبخ في الصين بالأطباق الشهيرة وفي الكثير من الاحتفالات مثل عيد الربيع وع- ومهرجان منتصف الخريف.